Ny brôsina de <hesitation> raha ampesanao courant misy prizy izy de atsofoka aminà prizy miltipla de igny atao amy lo- <noise> atao amy lohagn'olona ake io de <hesitation> ampesaina atao am'randragna de <hesitation> mamoaka rivotra mafana izy de rivotra mafagna igny mamegna randragna.